Bon, siwisi en ana ñaama sokkola en e foromaas en. Kulle jonkaa jogiiɗe neban e tekkuɗe. <hesitation> Banngal weli naa we laa ko neɗɗo waawi wiide hen ana tiiɗi, sabi mi meeɗaayi.